<hesitation> Telefaonina zany fitaovana elektrônika, io telefaonina io a natao ifandraisan'ny olona, ohatra hoe iantsoana olona amin'ny toerana samy hafa, ohatra koa hoe andefasana someso, de afaka a- angalana sary moa izy amin'izao fotoana izao.